Magnino ma enao mbôla magnotagny za, efa impiry za te nivôlagna tamina oe <hesitation> he de mbola magnotagny fôgna anô, anô ma ra tsy mahay teny gasy iô za afa aza antsaftsafagna eky fa efa <hesitation> reraka leo mitandregny feonô tsy mety vita io.